ممكن أقرأ كتاب أو أستمع لبودكاست، أو إني أشاهد فيديوهات قصيرة على الإنترنت لتسلية الوقت. أو ممكن أشوف أفلام، أو ممكن أن أنا اقرأ القران الكريم وأنا أجلس في السيارة.